<hesitation> lelaade law so immoo law oo, ɗun ɓuranikan, so ngoonga. Sabi ɗun ɓuri heewde cellal. Ɗun ɓuri laataade al aada yimɓe duu. Al aada alsilamaaku du heɓan hawra e fajiri. <hesitation> ɗun nii non. Sabi saa ƴewii, <hesitation> won eerŋaaji ana ton e eerŋaaji jamma ,iwde seroo eer yaade katriyeer en, terɗe ana haani tawee ɗaanoto onɗon wakkati.